Eneru poya febreru poya marzu poya marzu poya a abril mayo mayo poya junio poya agosto poya, este septiembre poya, octubre poya octu noviembre poya diciembre poya